اللون البرتجالي يمثل الحيوية والطاجة، تلاجيه في الغروب الجميل وكأن الشمس ترسم لوحة رائعة، ويذكرني بالفواكه اللذيذة مثل البرتجال والمشمش، ويحسسك بالدفء، والمرح ، وكثير من الأحيان يربطونه الناس بالأجواء الصيفية اللي تحس فيها بكامل النشاط والحيوية.